Tata yambogue pipeva extintor jei supeva jaeko yamomboko tata oyepota oi yae, yamomboko je täta rupi kurai yapiyere je jaema mbokipeko ombogue guiraguira jukuraiko guira mbokipe ojo ogue ojo opaete ogue